Isavuni ni shindu sha maana kuvaa nasho munzu, isaruni ii ulogızıra vında vindu vilava valai, vindu virava vularu, sichira muranyanya shikuria kuzii sahani zirizinjafu munyore valwale tawe, zisaani zivere zindaru, mbiri cheru khandi chirara miramu shichira isaruni iraraa iyogizi zisaani yezo zivere nzindari viini viruri ku muranyanya shikuria mumanyi, muri vulai. Alafu kindu sha kaviri isavani irakola uvupande rwa kufuya zinguru, urafuya kaguva koko vulai, kurava kalavuu, kuri navula mbaandu ganyoreka kaguru, koko nikalavu ufui kalavi naramikira isavuni ii. Alafu shindu sha kavaga isavuni nuvere mwakisingira, wisingire mbiri guvere mulavu shiurarula ango uzi kuunyiravandu lungusu kuzinjira shichira wisingire isavuni tawe, kumbiri ive vagundu mumbiri shiruvaaku tawe sasa nuvere ufui kaguvu koko kalavi uisingii unii yani uriza fresh, ajenda nuri mulavu mbandu, sio unyira vandu mmisu tawe yee.